Raca ra maiñ ni rsu ni beñ cat teshi nu- nu stich shi rni ra beñ vaya por ejempl sa nac la uí cashi rni ra beñ bal llet besashi ro lis beñ sique chic quiere decir que- que hui pur urail rac steiñ ra beñ quiere decir de que goon nu lo shúla lo potrer lo a o lo llel ni rapla pues abeces nubuelt dishli chic ra beñ cashi pues nic ruñ ra beñ creer pues- pues se hui ra shi pues dishli sa nu goon lo shú ra beñ lla na ra dich ga ne biane ne canu pues sigac na nu ste maiñ ni nac a <hesitation> ni la shi lo rni beñ huec- huec la te maiñ nic nac tiemp ne chine ral gucií chic rbe shashi ish quiere decir nicií ne rlas llab pues na ratene pues ri li lsone chi na rbe sashi pues diar- diar rbe cha ra mañega pues riab sa nicií pues disline lla nu sa ra meñega nac ra ste sic rcheeb shi ra beñ casi Ta maiñ ni la dam rni beñ pues rbe shashi llel rbe shashi chic bal llet be shashi ro lisla o llic lat ni nula gash que rni ra beñ ne te beñ geitk pues lla nu ne pues dish li rac lla nu sane pues pe hui ba rcheeb beñ sic nac stich rashi lla ra maiñga sic nac ni nac rashi lla nu ste maiñ ni la lla nu, nu- nu tiemp ra mañega sa ca na nu tiemp- tiemp ah <hesitation> marzo abril nu ra maiñ ni la ra chipoui rni ne nic- nic rbe nic chipasa rbesha ra manga china ra- ra llalseiñ ra boit nura cos ni rca ra re ni nu lachne re per rbe ra manga pet rba ra manga rui ra manga ra frute ni rara beu diciembre per stal manga rbe chul rbe sharashi rau rashi nic nac ra maiñ ni nac ra ni rumbe beñ ni ruñ ra sen nua nu tiemp ni nac tiemp ra shi lla nu ste maiñ ni la bisheiy rni beñ nic ruñ ñilas nic lo beñ ejempl bal teila sique se sa la Lashi sic gaulla shi beñ cheeb ya shi beñ nubuelt sac si reshi llic beñ stal shi rbe shashi nuy li nac mañega sic cacheshi sob nuili rieñ te cos- cos figure sob llic shi pe sic nac ra manga nu ste mañe ni la ra baad rni beñ chine ral tiemp ah <hesitation> sa na ni dei gucií na chic ne ba siet rashi por <hesitation> por staleshi riet shi re pet <hesitation> nal lat ni rri ra manga o shilo chic ne nu tiemp ni sied ra manga re ma re sic nac beñ com <hesitation> nubuelt riech shi gau ra beñ vay rguitk beñ ra manga pe hui rau beñ shi vay nic nac ni rau ra beñ <hesitation> chul nish sa ra mañega rac shi a shobilliñ rac shi cuantis ra lo nac ra maiñ chic ste mañega la bluish rni ne nic nac tiemp ne antes gucií chine riab nicií chic ne ba callet ra manga hui ba sob shi cue lliú sique chic rni beñ lat ni cueshi shine roc nac ni tei nis ne señ nisiú o chin ried nisiú rac tei shine nubuelt pues dish li sa lat ni cueshi roc rdei nis pues. Lla chic nu scuente ra manga sa re ni shune cat te ra manga nu- nu sti sheshi vay shilo nac rashi nura meñe ni la ra lore riet ra cheuli rbe sha rashi na nu- nu tiemp ni nac rbe sha rashi ruñ rashi <hesitation> chu shilosa rni beñ rol shi ra cante shilo rni beñ pe liyi rieñ chine cayol rashi ruia mañe ni la uí sigac pues chine llet besha shi ro lis beñ chic quiere decir que bios sien llet te bios ro lis beñ pues na disli sa ne roet ra biose ro lis beñ pues com por nic chic ne na rili lso beñ ra mañega nu- nu scuen rashi ralo nac ni ruñ rashi ra lo nac ra maiñ nu ni la rni beñ ptunt ste nic nac <hesitation> maiñ ni nac re ra sein par pa llal re sein lo ra- lo ra híe ni rap beñ ra lo cos nesh roc rbe ra shi pa nic nac ra manga sigac nic nac liment steiñ shi per liyi rien ra manga ptut tega riet llashi deluj pe luj rien shi vay nic nic nac ra manga lla nu ste mañe ni la shi lo rni beñ guge rni beñ. Nic sigac rbe shashi chine riab nicií ba nan shi cheu- cheu rbe sha rashi chic pe hui dishli riab sa nicií chic nic nac ni nac ra maiñ cat te ra maiñ pue nu- nu <hesitation> nu stich rashi canu shune re nu- nu stich rashi.